सामान्य सूप बनाए बर हमन के सब्जी चाही जैस मशरूम हो गाइस, टमाटर हो गाइस, ओमन के कूकर म बधिया उबाल के फेंट लेना चाही। कळछुल से आऊ ओकर बाद दबा दबा के सारा सब्जी के चोखा बना के रख लेना चाही। साथ म अगर चाहिए त सॉस के प्रयोग कर लेना चाही।